Aroamby ny folo, isa aroa ambiny folo aminakà midika isa feno koa fôtony tsôta bi ana tsôta moa man̈omia roa amby ny folo. Avy eo amizay avy eo amizay isa tsara raha navy anaty jerinakà direkty a- anivarsairan'olo aroa ambiny folo mey.